Nkpe-o’fo ogege le liyel ali linyuam, o’fa mom awa che we o’fe fe bom eshe, ope pie mom alen ki liyel ali tetete, o’fe wu’wu opie oki-liyel le-kekuu, mom e’arikife fe mom igege, nde ofefe bom le-eshe ayi u ba mbi bi bua-kuen bemi-yeli jijiji bua tuen bege’ fe le ofa, lenyenu, bi tabe abi beuyu benyenu nyenu abi benyue, ah a’ a’ yi etie ye udzo che, ye aya epie le bong okelo abi beme, abi benyeue abi beme abie befe lu ala abeh bè-fe le kinda abie be kukubo igege, bua kuan bemi ge yeli jijiji ofa ofe fe, mbieoo ki elebkilibo ke bom wuchi le-mpam, ke be kuo ki ye, be-pomi eban ki o’fa a’re i kuobeshe ipoma immama le ikuo beshe, ikuobeshe ipom pom puat, ibar ki o’fa, irue rue echu ewa ui-she, kike edzang ewu epie ema wushu le-wu e’fe ma, mhi iji ayi mgbene-we ayi egaligegege, o’fa ogenab, o’fa ogenab o’fa ori nyen ayi eri kpakara de de de, iri a’re nwuom a’ofa li lé mion osue sue e’ a’re abanu Nyi kekuo akue kebanu, o’yuo yuor le o’fa ke-wutem, o’ yuor muakuen amakie ain le o’fa, muam ama kie ari le o’fa puat, a’fe fe mom ayi e’kuolikuo, nde o’fe le o’fa efe Izang kue nyen belebo bekpom ye berue’we e’ we’e, we oii le-Igu aye, nyen le’ pie’ pie’ pie beteh e’ we obey ye okelo che ofa ori nyuam ke ofia o’yuor wuren o’we rididi, ke ofia oyuor le beren abue ji ji ji, pomo bepom abe liyel’pomo belom abe liyel. liyel li li ri le o’fa ofa ogege ogburo, pia binyin abi ke bitemo le mpuome owe, lishe, le’ le’ le’ le lo ocluam, le oluelue ohu okava nnu, pie binyin abe fefe mion eyue, yuor le itoh eyue le o’fe, o’fa oge-nab, o’fa ogeje nyin ayi nyuam